شوف يا صديجي، أنا أحب أسمع النوعين من الموسيقى الكلاسيكية والعصرية، تعال اسألني وجولي ليش؟ لإن الكلاسيكية أول شي فيها هدوء وعمق بيخليني أركز أكثر، كمان ال <hesitation> العصرية بيكون فيها فرح وسرور وكدة و بهجة، فتخلي الواحد يتنطط يعني كدة من الفرحة.